namanya <hesitation> atammi wakat an malkun wot dudebben wwounen hiiteinii wontun kawaidum binaadamiti inamatun amtan <hesitation> diko inaman <hesitation> wollum mura dubatan ee sit jallede annen hasi same <hesitation> atinnen haa haana ana same <hesitation> won an yoyote siyyede diko onn sinnyat anasamei ralle fudedi nun nam gugurdaa itin cchachanu tabia ilmaniti tabia lollan sun dub rale fudedi anuma samei jebite wolin dabnu anaf sit